माणस हो एक आसा प्राणी जो केवट पूर्ण पाणे। खुश रवंकं शकत नात आणि पूर्ण पाणे खुश। रवंकं शक्य सुध्दा ना किदेउक कि जेवे आमका। काय जाया अस्ता ता आमका मेळला जल्या आमी। रवटलो पुण कमी वगात आणि मगीर सोम्तत। आमका दुसरी वस्तु जायी अस्ता आणि याच खातिर। खैचोत माणस केवट पूर्ण पाणे खुश रवंकं शकत ना।